ארגאנישע פוי- עסן מיינט אז ס'איז נישט געווארן נישט <hesitation> ס'האט נישט באקומען קיין איינשפריצן און ס'האט נישט באקומען קיין <hesitation> נישט גוטע אזוי ווי געפראסעסטע <hesitation> אים <hesitation> זאכן אדער און נישט ארגאנישע עסן האט <hesitation> האט יא.